يعني في المتوسط ممكن نقول أما أقرا عشر كتب ولا اتناشر كتاب كل سنة، وأنا أصلا مليش يعني زمان أما أقرا يعني لسا بادئة قراية قريب. فممكن خلال سنوات حياتي ممكن أكون قريت بتاع أربعين كتاب أو خمسة وأربعين كتاب كعدد تقريبي يعني مش بالظبط قوي.